Për me bilancue pftihën edhe jetën personale, asht jetike me vendosë kufij të qartë ndërmjet orarit të punës edhe kohës së lirë. Asht e dobishme gjithashtu me shfrytëzue teknologjinë për me optimizue detyrat edhe për me ulë stresin, duke sigurue kështu kohë cilësore me familjen edhe miqtë.